қайырлы күн ы құрметті әріптестер және отырысқа қатысушылар
өкіметтік сағатты бастаймыз
бүгінгі өкіметтік сағаттың тақырыбы елдің ішкі нарығын отандық ауыл шаруашылық бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы
давайте успокоимся
мемлекеттік құрылыс аясындағы басты міндеттердің бірі азық түлік қамтамасыз ету болып табылады
по данным аналитического подразделения британского журнала экономист в рейтинге ста тринадцати стран мира по уровню продовольственной безопасности казахстан занимал в семнадцатом году пятьдесят седьмое место россия сорок второе белоруссия сорок четвертое
важную роль в обеспечении продовольственной безопасности играет правовая основа аграрной и торговых политик
в казахстане принят ряд законов касающихся сельского хозяйства торговой деятельности разрабатываются реализуются и программы
развития и поддержки агропромышленного комплекса министерством торговли и интеграции презентована концепция государственной программы развития торговой политики на двадцать первый двадцать пятые годы
первый президент республики казахстан елбасы нурсултан абишевич назарбаев поставил перед правительством стратегическую задачу обеспечить повышение доходов и качество жизни
вместе с тем казахстанцы меньше национальных норм питания едят яйца на двадцать процентов молочных продуктов фруктов рыбы и некоторых других
в этой связи вопрос э стабилизации цен путем насыщения внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами играет стратегическую роль поскольку необоснованный рост цен
практически снижает не только продуктовую покупательную способность наших граждан но их уровень жизни в целом
нельзя подчеркиваю нельзя допустить чтобы серьезное повышение зарплат социальных пособий для большой большей части граждан произошедшее в девятнадцатом
и с начала двадцатого года а это в общей сумме пять и три миллион триллиона тенге в кошельке граждан было вымыто из доходов за счет роста цен на продовольственные товары
на расширенном заседании правительства и во время встреч с министром торговли и интеграции султановым глава государства касым жомарт кемелевич токаев поручил принять системные меры по недопущению необоснованного роста цен и упорядочению торговли
большой пласт вопросов увеличения производства сельскохозяйственной продукции был рассмотрен нашими коллегами в сенате эээ недавно
вместе с тем актуальность сегодняшней повестки диктуется прежде всего тем что в потребительской корзине затраты наших граждан на продукты составляют пятьдесят процентов от ее стоимости
внутренний рынок продовольственных товаров характеризуется высокой долей на нем импорта по одиннадцати видам продуктов
приведу несколько некоторые цифры рыба свежая семьдесят три процента сыры и творог сорок девять процентов колбаса тридцать восемь процентов маргарин шестьдесят шесть
сухофрукты практически сто процентов мясо кур сорок пять процентов виноград пятьдесят один консервированные овощи восемьдесят пять процентов это импортные товары
по данным нпп атамекен на закуп зарубежной говядины мы в год тратим восемьдесят один миллион долларов
на макароны тридцать два миллиона долларов помидор закупаем на тридцать девять миллионов долларов лука на двадцать один миллион долларов сша
надо критично отнестись и некоторым показателям рынка продуктам
по мнению нии экономики и развития сельских территорий
мсх производство картофеля овощей мяса молока в секторе домашних хозяйств отражается не реально
немалый вклад в общий рост цен в стране оказали продуктовые позиции где большая часть составляет импорт
так ввозимый сыр подорожал на сорок семь процентов масло сливочное на пятьдесят
и три десятых процента рыба на сорок два процента
конечно это заслуги в кавычках посредников и падение стоимости нашей э валюты
премьер министр мамин поставил задачу минсельхозу и акимам создать условия для всемирного производства социально значимых продуктов питания
он также предложил увязать дотации с производством продуктов питания и насыщения внутреннего рынка
вам известно что ряд ответственных сотрудников министерств и и акиматов областей понесли наказание за рост цен
на заседании правительства было подчеркнуто что повышение стоимости социально значимых продуктов питания за девятнадцатый год составило десять и четыре десятых процента выявлено шестьдесят семь случаев повышения пороговых значений
как показывает анализ рост цен обуславливается двумя причинами первое это рост затрат на производство сельскохозяйственной продукции растет цена сельхозтехники
электричества солярки питьевой и поливной воды ввозимых из за границы ветеринарных препаратов премиксов удобрений
у нас дорогие и короткие кредиты да и таких недостаточно
отсутствует качественная кормовая база особенно не достает поливных земель и их слабое развитие в центре и на севере республики
а производство сельхозтехники у нас топчется на месте
отрицательное влияние на сельхозпроизводство оказывает урбанизация
идет социальное опустынивание сельских территорий
с десятого по восемнадцатый годы из из агропромышленного комплекса выбыло один и два десятых миллиона человек
возрастает дефицит специалистов сейчас на данный момент не хватает восемьсот двадцать ветеринаров
и мы недавно обсуждали закон о о изменении в госслужбе и указывали что у нас госслужащих уже не хватает на территории девятьсот человек около девятисот человек
нами неоднократно ставился вопрос о перераспределении средств программы нурлы жер в интересах села
но кардинальных перемен не произошло
особый вклад в дело роста инфляции и роста стоимости продуктов вносит торговля
по справке казахского нии экономики сельского хозяйства и развития сельских территорий посредники и субъекты торговой деятельности присваивают семьдесят тире семьдесят пять процентов розничной цены
министр султанов привел на заседании правительства пример когда в кокшетау от производителя до магазина в отдельных случаях стоимость продуктов вырастала в три раза
на фоне доходности сельхозпроизводств в лучшем случае пять десять процентов я подчеркиваю пять десять процентов это беспрецендентно несправедливо
бизнес сообщество требует мер регулирования торговли на на рынках и базарах где засилье базарных смотрящих исключает доступ к прилавку сельхозтоваропроизводителей а владельцы рынков необоснованно повышают стоимость своих услуг
очень много было разговоров о коммунальных рынках вы помните это два три года
но и сейчас тема из выступлений и информации правительства и акиматов она как то рассосалась и исчезла
я думаю что
здесь свое слово должны сказать прокуратура и органы власти на местах
не менее важный вопрос это защита рынка продовольственных товаров от недоброкачественной продукции контрафакта ввозимого из за рубежа
в россии белоруссии украине да и наверно у нас за счет применения пальмового масла снижается себестоимость молочных продуктов
в отдельных сырных продуктах поступающих из за рубежа вообще нет молока и масла
и всем известно что трансжиры это вредно для организма
и хотел бы сказать что у нас рост пальмового ввоз пальмового масла в россию достиг уже миллион двести тысяч тонн кто к нам у нас
за первый квартал прошлого за первое полугодие прошлого года ввезено шесть тысяч тонн пальмового масла
понятно что
хотелось бы обратить внимание что в разрабатываемом законе о техническом регламенте необходимо ввести на
масло показатели наличия перекислого числа на уровне требований еэс потому что пальмовое масло при перегреве это очень сильный канцероген
статистика обнаружений нарушений качества продукции минздравом рк красноречиво показывает что государство обязано усилить работу по защите рынка и качества товаров
қадірлі әріптестер
үкіметтік сағаттың отырысына министрліктердің ақмола және алматы облыстары
атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының кейбір қоғамдық бірлестіктердің ы сондай ақ коммерциялық басшылары мен шақырылды
отырысымыз онлайн режимде төрт сайтта көрсетіп жатыр
сіздердің қарауыңызға келесі отырысты жүргізу тәртібі ұсынылады
негізгі баяндамашы і сапархан кесікбайұлы омаровқа отыз ыыы жиырма минут дейін шақырылған ауыл шаруашылығы бизнес және сауда қызметінің жеті сегіз минутқа дейін
хотел бы обратиться приглашенным пожалуйста не
уложитесь в это время
ал қосымша баяндамашы
баяндамашы серік і берік серікұлы оспановқа он минут уақыт беріледі
жұмыс регламентін ұсынамын
это наша очень важная часть эээ моего выступления
сұрақ ы пен жауапқа қырық бес минут сөз сөйлейтіндерге отыз минут ы беріледі отырысты екі сағат отыз минутқа минутта ұсынамын

хорошо мы эээ давайте эээ сократим э не э нет давайте не так не на полчаса
давайте посмотрим по ходу
по вопросам там определимся
коллеги мы должны не время ограничивать а усиливать качество рассматриваемых вопросов
баяндама жасау үшін
коллеги я понимаю что
все озабочены ну
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының ауыл шаруашылығы министрі сапархан кесікбайұлы омаровқа беріледі
құрметті владимир карпович құрметті депутаттар мен шақырылған қонақтар
екі мың он тоғызыншы жылы саланың даму қорытындылары туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер
екі мың он тоғызыншы жылдың қаңтар желтоқсан айларында ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда он бүтін оннан тоғыз пайызға ұлғайып бес те екі триллион теңгені құрады
бұл ретте мал шаруашылығы өнімін өндіру төрт пайызға артып өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру екі мың он тоғызыншы жылғы қолайсыз ауа
рай жағдайларына байланысты бір де жеті пайызға ғана төмен бір де жеті пайызға төмендеді
ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестициялар қырық бір де бір пайызды артып бес жүз бір де алты миллиард теңгені құрады
агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспорты
алты да төрт пайызға ұлғайып үш те үш миллиард ақш долларын құрады
егін жинау қорытындылары бойынша он жеті де төрт миллион тонна астық бастырылды
бұл екі мың он сегізінші жылдың деңгейінен екі де тоғыз миллион тоннаға немесе он төрт пайызға аз
бүгінгі күні республика бойынша қолдау он да екі миллион тонна астық оның ішінде жеті де сегіз ыыы тонна бидай бар
астықты ішкі тұтыну көлемі бірінші шілдеге дейін шамамен бес те сегіз миллион тоннаны бидай үш те сегіз миллион тоннаны құрайды
экспорттық әлеует үш те бір миллион тонна астықты оның ішінде бидай екі де жеті миллион тоннаны құрайды
өтпелі қалдық шамамен бір де үш миллион ы тоннаны құрайтын болады
осылайша елде бар астық көлемі халықты қамтамасыз ету тұқым мен жем шөп құруын қалыптастыру үшін жеткілікті
і қосымша айта кететін азық түлік келісімшарт корпорациясы алты жүз төрт мың тонна астық көлемінде азаймайтын қор қалыптастырды
жалпы өсімдік шаруашылығында жүргізіліп жатқан егіс алаңдарын әртараптандыру саясаты оң нәтиже беруде
екі мың он бірінші жылмен салыстырғанда майлы дақылдар өндіру көлемі бір де алты есеге ұлғайып екі де тоғыз миллион тоннаны құрады
көгөніс бақша дақылдарының жалпы жиналымы отыз үш пайызға картоп төрт те жеті пайызға өсті
екі мың он тоғызыншы жылы ет өндіру көлемі бес те сегіз пайызға ұлғайып бір де бір миллион тоннаны құрады
ет өнідірісінің ұлғаюы ауыл шаруашылығы жануарлары санының өсуіне байланысты орын алды
соңғы бес жылда ірі қара мал басы жиырма үш те үш пайызға өсіп жеті де төрт миллион басты құрады
ұсақ ұсақ мал алты да алты пайызға артып он тоғыз да бір і бір миллион басты жылқы қырық бес те сегіз пайызға артып екі де сегіз миллион басты құрады
саланың құрылымы да өзгеруде
екі мың он төртінші жылы ұйымдастырылған шаруашылықтардың ірі қара мал басының үлесі отыз бес те бір пайыз болса қазір қырық тоғыз да і қырық төрт те тоғыз пайызды құрайды
жалпы ет бойынша қамтамасыз ету көлемі отыз сексен бес пайызды құрайды
бұл ретте қызыл ет бойынша импорт үлесі жалпы тұтыну көлемінің бес пайызынан аспайды
өңдеуге тек мұздатылған ет қана әкелінеді
құс еті бұған кірмейді ол бойынша ішкі тұтынудағы импорт үлесі қырық төрт те жеті пайызды құрайды
жалпы фао сыныптамасы бойынша тұтыным сексен пайызға отандық өндіріс есебінен қамтамасыз етілген жағдайда ғана азық түлік қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі
министрлік негізгі азық түлік тауарларын жиырма тоғыз түрі бойынша тұрақты түрде мониторниг жүргізеді
бұл тізбені шартты түрде мынадай үш топқа бөлуге болады
бірінші топ қамтамасыз етілуі жүз және одан да көп пайызды құрайтын азық түлік тауарлары
отандық өндіруші і өндірушілердің өндіріс көлемі жеткілікті болғандықтан бұларға басымдық і берме і берілмейді
екінші топ қамтамасыз етілуі тоқсан пайыздан және одан асатын пайызды құрайтын өнім түрлері
бұлар маусымға тәуелді болатын көгөніс өнімдері мысалы қызанақ қияр қырыққабат сәбіз басты пияз және бұрыш сиыр еті шошқа еті және жылқы еті қышқыл сүт өнімдері сары май және күнбағыс майы
көрсетілген өнімдерді жеткілікті көлемде өндіреміз сонымен бірге аз ыыы бұл бағыттар бойынша импорт та бар
үшінші топ қамтамасыз етілуі сексен пайыздан төмен өнім түрлері
бұл құс еті шұжық өнімдері ірімшік пен сүзбе балық алма және қант
бұл тауарлық позициялар бойынша импорт жыл сайын бес жүз сексен де жеті миллион долларды немесе екі жүз жиырма миллиард теңгені құрайды
бұлар ііі негізі экзотикалық тауарлар емес бұлар өз елімізде өндірілетін және екі мың жиырма төртінші жылға қарай өз өзімізді қамтамасыз ету деңгейіне жеткізуге болатын тауарлар
аталған міндеттер сала алдында қойылды сондай ақ нұр отан партиясының сайлау алды тұғырнамасында да көрініс тапты
министрлік құс етін і министрлік сүт құс етін алма мен қант өндіру көлемін ұлғайтуды көздейтін салалық бағдарламалар әзірледі
мәселен екі мың жиырмасыншы жылы заманауи цифрлық технологиялар қолданылатын жиырма бес өнеркәсіптік тауарлық сүт фермасы үш ет комбинаты сегіз құс фабрикасы салынады
жиырма і екі мың гектарға бақ отырғызу жоспарлануда жамбыл облысында қант зауытының құрылысы басталып жатыр
бұл жобалардың барлығы бойынша өткен жылы дайындық жұмыстары жүргізілді нақты инвесторлар айқындалып қазіргі уақытта қаржыландыру мәселесі шешілуде
енді әрбір тауарлық позиция бойынша толығырақ тоқталып өтуге рұқсат етіңіздер
үш жыл ішінде ірімшік пен сүзбе өндірісі он алты да екі пайызға ұлғайып жиырма тоғыз да бес мың тонанны құрады
қамтамасыз етілуі елу төрт те сегіз пайыздан ыыы елу жеті пайызға өсті
бұл ретте елімізде шамамен бес те сегіз миллион тонна сүт өндірілгенімен сүт зауыттарының жүктелуі қазір шамамен алпыс бес пайызды құрайды
осыған байланысты жыл сайын жиырма бес өнеркәсіптік тауарлық сүт фермасын енгізу арқылы сүт өндірісін қарқынды форматқа ауыстыру ұсынылады
бұл жыл сайын қосымша жүз жиырма мың тоннаға дейін сүт өндіруге және бір мың екі жүз елу жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді
осы үшін қаржыландырудың жеңілдетілген шарттары пайдаланылатын болады
бұл шараларды іске асыру есебінен бес жыл ішінде сүт зауыттарының толық жүктелуін қамтамасыз етуі жоспарлануда
салаға инвестициялар салынуда жаңа қуаттылықтар іске қосылуда және қолда бар қуаттылықтар кеңейтілуде
бұл ы ет і құс еті ы бағдарламасында
макинск құс фабрикасы пайдалануға берілді әулие ата феникс құс фабрикасында кеңейту жұмыстары аяқталды
нәтижесінде өндіріс үш жыл ішінде жиырма төрт пайызға ұлғайып екі жүз жиырма екі де тоғыз мың тоннаны құрады құрайды
тиісінше импорт үлесі елу пайыздан қырық төрт те алты пайызға төмендеді
құс етімен қамтамасыз ету үшін жалпы қуаты екі жүз мың тонна болатын құс фабрикалары қосымша пайдалануға енгізілетін болады
қазір бізде бір жүз елу бес мың тонна құс етіне арналған он екі жоба
жоба жобалау іске іске асырылу кезегінде тұр
алма өндіру көлемі соңғы үш жыл ішінде он бес пайызға ұлғайды
отанымызда өндірілген алмалармен қамтамасыз ету көлемі алпыс үш пайызды құрайды
алма импортын алмастыру үшін екі мың жиырма төртінші жылға қарай қосымша он екі де бес мың гектар алаңында бақ өсірілетін болады
олар жүз бес мың тонна алма өндіруге мүмкіндік береді
қант өнеркәсібін дамыту үшін қолдаудың жүйелі шаралары қабылдануда
қант қызылшасын өндіру үш жүз қырық бес мың тоннадан төрт жүз сексен алты мың тоннаға дейін ұлғайды
түсінімділік гектарына екі жүз сексен бес центнерден үш жүз жиырма бес центнерге дейін өсті
отанда өндірілген қантпен қамтамасыз ету көлемі жеті пайыздан он төрт пайызға дейін өсті
шикізат базасын дамыту жоспарлануда
бұл ретте қант қызылшасының егіс алаңдарын кеңейтуді қосымша суармалы жерлерді қалпына келтіру және солтүстік өңірлерде қант саласын дамыту есебінен жүзеге асырылу көзделуде
жұмыс істеп тұрған зауыттар жаңғыртылып жамбыл мен павлодар облыстарында жалпы қуаты жылына екі жүз он алты мың тонна қант өндіретін екі жаңа қант зауыты пайдалануға берілетін болады
шұжық өндіруі ііі өнімдерін өндіру көлемі үш жыл ішінде жиырма і бір пайызға ұлғайды
елімізде өндірілген шұжық өнімдерімен қамтамасыз етілу көлемі алпыс екі пайызды құрайды
екі мың жиырмасыншы жылы қуаты қырық бес мың тоннаға үш өндеуші кәсіпорны іске асырылу сатысында тұр
бұл қамтамасыз ету көлемін екі мың жиырма бесінші жылға қарай жетпіс пайызға дейін екі мың жиырма төртінші жылға қарай жүз пайызға дейін арттыру мүмкіндік арттыруға мүмкіндік береді
жаңа ауланған салқындатылған және мұздатылған балық өндіру көлемі үш жыл ішінде төрт пайызға ұлғайып
жиырма жеті де төрт мың тоннаны құрады
қамтамасыз етілу көлемі алпыс бір пайызды құрап отыр
қазіргі уақытта балық өсіретін бес кәсіпорын сондай ақ балық өндеуші кәсіпорындар қуаты он мың тоннаға ұлғайтыла отырып іске асырылу және жаңғыртылу сатысында тұр
мұнда қырық төрт мың тонна балық пен
балық пен балық өнімі өндірілетін болады
сонымен қатар і көршілес елдердің тәжірибесін ескере отырып аграрлық аграрлық азық түлік нарығын реттеу шараларын сауатты және икемді пайдалану і жұмыстары жүріп жатыр
маусымды баждарды әкелу баждарын және квоталарды қысқартуды біз белсене пайдалануға отандық өнімін өткізілуін қорғауға қолдау көрсетуге тиіспіз
сондай ақ біз технологиялық регламенттер талаптарын сақтаулы мен бұрмаланған өнімнің анықталуын бақылауды күшейте отырып тәртіптік емес шараларды іске қосуымыз керек
бұл шын мәнінде ы тамақ қауіпсіздігі болып табылады
ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуді дамытуға нақты екпін жасау қажет
бұл тек тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары үшін ғана емес қарапайым фермерлер мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін де шикізатты өндеу сатылары мен табыстылықтарды арттырады сондай ақ ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз етеді
бұл үшін импорт алмастыру мен экспорттық әлеуетті іске асыру шеңберінде тоғыз басым бағыт бойынша өндеуші қуаттылықтарға
тексеру және бағалау жүргізілді
аталған өңдеу түрлеріне тән проблема бұл өндіріс қуаттылықтарының толық жүктелмеуі
бұл проблеманы екі бағытта субсидиялауды ескере отырып өндірушілерді қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша алты пайызға қолжетімді
айналым ыыы қаражатымен қамтамасыз ету арқылы сондай ақ ауыл шаруашылығы өндірушілеріне ынталандыратын субсидиялар бойынша шикізатты өндеуге тапсыру түрінде қарсы міндеттемелер белгілеу арқылы шешетін боламыз
қосымша қазір жобалық офис арқылы атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы алаңында сатып алудағы жергілікті қамтуды нақты пайызы талқылануда
мектептер балабақшалар ауруханалар әскер және басқа да мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдар отандық тамақ өнімдерін және тамақтандыру қызмет қазақстандық қамту шартымен сатып алуы тиіс
сондай ақ отандық өндірушілерді қолдау және дұрыс тамақтану мен салауатты
ұлт қалыптастыру мақсатында мектеп алмасы мектеп сүті мектеп балы сияқты бағдарламаларды енгізуді жоспарлап отырмыз
сонымен қатар салаға бес жылда төрт те төрт триллион теңге инвестиция тарту жоспарлануда
министрлік пен өкімет тиісті меморандумға қол қойды
оған сәйкес биылдың өзінде салаға бес жүз елу тоғыз миллиард теңге инвестиция тартылатын болады
бұл ретте тоқсан төрт жоба іске ыыы асырылады
трансұлттық компанияларды қоса алғанда ірі инвестициялар тартылатын болады
бұл елге шетелдік инвестицияларды тартып қана қоймай сонымен біз бірге озық технологияларды әлеуметтік
нарықтағы сауда байланыстарын тартуға қазақстандық мамандарының біліктілігін артуға және он екі мың жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді
қойылған міндеттерді сапалы шешу үшін тиімсіз субсидиялардан бас тартып нәтижеге бағдарланған субсидияларға көшу арқылы қолданыстағы мемлекеттік қолдау шараларын жетілдірулерді і жоспарлап отырмыз
мында айта кетерлігі барлық өзгерістер бұдан бұрын қабылдаған агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың екі мың он жеті екі мың жиырма бірінші жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын болады
атап айтқанда бұл құжатта әуел баста ақ өсімдік шаруашылығында екі мың он тоғызыншы жылдан бастап мал шаруашылығында екі мың жиырмасыншы жылдан бастап тауарлық спецификалық субсидиялардан арылу көзделген болатын
мынадай мемлекеттік қолдау өлшем шарттары белгіленетін болады
бірінші өсімдік шаруашылығында
түсінімділіктің артуына көптеген факторлар баршасы жиналып та жеке де әсер етеді
осыған сүйене отырып біз тұқым тыңайтқыш пен өсімдіктерді қорғау құралдары құнының бір бөлігін арзандатуға бағытталған базалық субсидияларды қалдырамыз
екінші екі мың он жетінші жылдан бастап біз өзіндік шаруашылығындағы тауарлық спецификалық субсидияларды азайта бастадық
мәселен алдымен дәнді дақылдарды сосын майлы және көгөніс бақша дақылдарын субсидиялаудан бас тарттық
үшінші инвестициялық субсидиялар машина трактор паркинг жаңартуға ынталандырады
импорт алмастыру мен экспорттық әлеуетті іске асыру мәселелерін қоса алғанда агроөнеркәсіптік кешен саласындағы кәсіпорындарды жаңғыртуға және жаңалауға жаңаларын құруға ықпал ететін болады
қорыта келе ы құрметті депутаттар і импорт алмастыру жөніндегі аталған шараларын іске асырылуы екі мың жиырма төртінші жылға қарай ішкі нарықты
сексен пайыздан жүз пайызға дейін отандық өнімдермен молықтыруға мүмкіндік беретінін атап өткім келеді
назарларыңызға рахмет
слово предоставляется для доклада исполнительному директору объединения юридических лиц молочный союз казахстана кожевникову владимиру николаевичу
владимир николаевич прошу к трибуне

уважаемый председатель члены правительства депутаты участники сегодняшнего совещания
ну во первых хотел бы поблагодарить за возможность выступить на этом совещании где э рассматриваются очень важные темы для страны насыщение внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией отечественного производства
объединение юридических лиц молочный союз казахстана отмечает что на сегодняшний день потребность в молоке и кисломолочной продукции перерабатывающая отрасль которую я сегодня представляю
обеспечивает более чем на восемьдесят процентов что соответствует требованиям продовольственной безопасности
в то же время республика остается импортозависимой по продукции глубокой переработки масла эээ сухому молоку сыру частично по йогуртам и мороженому
поэтому в целом казахстан ежегодно импортирует в пересчете на сырое молоко около четырех пятидесяти и четырех пятидесяти тысяч тонн молочной продукции
главная причина заключается в недостатке сырья молока особенно в осенне зимний период
когда э коэффициент сезонности особенно по северным эээ областям доходит один к десяти и вынуждает отдельные молокоперерабатывающие предприятия эээ заводы в зимний период останавливать свое производство
кроме того система эээ хранения сбора транспортировки молока от данной категории производителей не позволяет на сегодняшний день обеспечить качество и безопасность этого сырья соответствующего требованиям технического регламента таможенного союза
для решения этой программы или проблемы казахстану предоставлена вторая по срокам отсрочка до первого января две тысячи двадцать пятого года по переходу на новые требования тех регламента
и сегодня для решения этой задачи государством и в частности министерством сельского хозяйства республики казахстан как главного бенефициара решения проблемы как качественное так и количественное увеличение молока сырья
работа по реализации программы развития животноводства позволяющая к двадцать пятому году увеличить его производство на те самые недостающие для переработки
пятьсот тысяч тонн и дозагрузить качественным безопасным сырьем мощности перерабатывающего завода который на сегодня использует только на шестьдесят процентов
в этой связи молочный союз казахстана озабочен возникшей в девятнадцатом и продолжившимся в текущем году тенденцией реализации части молока сырья из республики в соседнюю россию
причем лучшего по эээ по всем параметрам молока от крупных казахстанских товаропроизводителей
считаем такую практику не только не отвечающей государственным интересам но и противоречащей концепции и практическим мерам государства по поддержке отечественных товаропроизводителей
дело в том что молоко произведенное на крупных молочных комплексах от которых оно идет на российские заводы субсидируется
из республиканского бюджета и в каждом литре молока находится тридцать пять тенге отечественных субсидий которые идут на пополнение не казахстанского бюджета
например на субсидирование удешевления производства молока только в трех хозяйствах павлодарской области которая сегодня отправляет молоко в омскую область это уш терек
эээ аксуйского района астык и пахарь железинского района предусмотрено около трехсот миллионов тенге субсидий
демпингуя ценой российские трейдеры или закупщики идут на наши лучшие молочные хозяйства и нисколько не вкладываясь экономически перекупают самое качественное сырье в то время как наше государство тратит
огромные деньги субсидируя инвестиционные проекты развития молочного животноводства благодаря чему такие хозяйства имеют современные высокотехнологичные молочные комплексы
наши молочные заводы и местные исполнительные органы проводят серьезную работу по созданию кооперативов молочных заготовительных организаций чтобы
что называется по крохам собирать молоко от личных подсобных хозяйств чем не занимаются и никогда не будут заниматься российские молочные заводы
и еще и президент и глава правительства на каждом эээ совещании призывают заниматься импортом но не только не сырья вернее а готовой продукции с высокой добавленной стоимостью перерабатывать э зарабатывать дополнительные деньги в бюджет
бизнес конечно вправе искать эээ себе варианты реализации продукции которая им более предпочтительна но направлять субсидируемое государством сырье в другую страну когда свои перерабатывающие предприятия испытывают дефицит считаем некорректным
потом предлагаем предусмотреть законодательно механизм запрещающий субсидирование той части молока которая идет в виде сырья
за пределы республики и высвободившиеся суммы перераспределить отечественным производителям сырьем казахстанские перерабатывающие предприятия
еще одна проблема которую хотелось бы сегодня озвучить это не только контроль за ценами на прилавках магазинов на социально значимые товары к которым относится молочная продукция
о чем очень хорошо владимир карпович говорил в своем выступлении но и правильное разделение по полкам в торговых точках молочной продукции на на содержащую жиры растительного происхождения и продукцию произведенную без растительных жиров
в техническом регламенте по маркировке четко прописаны разделение продукции на молочные и молокосодержащие и соответственно она так и маркируется
но разделение ее по отдельным полкам позволит покупателю сразу правильно сориентироваться и сделать свой выбор потому что анализ выполненный в северных
э приграничных областях в частности в петропавловске показывает что большое количество продукции поступающей из россии из других стран промаркировано как молокосодержащее то есть с растительными жирами
или к примеру украинский сырный продукт это тоже сегодня уже упоминалось э и который тоже правильно промаркирован на заводе но
потом продается вперемежку с натуральными сырами и это совсем другой ценовой сегмент и недобросовестные продавцы могут и пользуются этим
поэтому мы считаем что должны быть четкое разделение продукции молочная и молокосодержащая и это должно быть
чтобы можно было отследить не только читая маркировку
но и визуально на полках магазина
такая практика существует во многих странах и мы предлагаем значит эээ такую норму приказом министра торговли э республики казахстан внести в правила внутренней торговли
спасибо за внимание
э спасибо баяндама жасау үшін сөз сапа грейн аф жауапкершілігі
директоры ы дәлел шәріпұлы жүзбаевқа беріледі
хочу э уважаемые коллеги обратить внимание на следующего докладчика
это молодой человек окончил в соединенных штатах успешно очень учебное заведение
там работал но когда возникла необходимость он вернулся на родину и возглавил сельхозпредприятие
в акмолинской области
я думаю что вот такие э руководители с таким уровнем образования это наше будущее сельского хозяйства
пожалуйста далел шарипович
дәлел шәріпұлы жүзбаев

добрый день уважаемый владимир карпович уважаемые депутаты аудитория
никому не секрет что развитие агропромышленного комплекса республики по какому пути оно должно развиваться что нужно сделать для повышения производства и качества
сельскохозяйственной продукции вызывает множество дебатов среди самих аграриев в министерстве сельского хозяйства и уже здесь в парламенте
мнения по развитию отрасли разные но схожи в одном все понимают что надо что то менять
министерства каждый год меняют правила гос поддержки апк в рамках принятых программ агробизнеса но складывается мнение что все это направлено на решение сиюминутных проблем но не на значительное развитие отрасли в целом
сегодня министерством принимаются одни меры государственной поддержки через год или два они отменяются
из за такой неустойчивой политики министерства сегодняшний аграрий дезориентирован
он принимает решение основываясь на сегодняшней гос политике но не знает что будет завтра
это касается всех будь это растениеводство или животноводство
сегодня сектор апк оброс комплексом проблем не решив которых мы не сможем двинуться дальше
говоря о факторах сдерживающих рост производства сельскохозяйственной продукции нужно выделить следующие проблемы эти проблемы относятся ко всем аграрным направлениям так как проблемы на селе одинаковые
субсидирование агропромышленного комплекса
правила субсидирования отдельных направлений сектора апк меняются каждый год
так к примеру до сих пор не утверждены правила субсидирования средств защиты растений и семян на текущий год или же э были утверждены вот буквально на прошлой неделе
уже середина марта а мы не еще не знаем как будут субсидироваться семена
субсидирование новой техники до двадцать до двадцати пяти процентов привело к тому что у нас подорожала сельхозтехника в разы
в итоге конечным бенефициаром этих субсидий являются не сельхозтоваропроизводители а дилеры техники
в итоге намерение и идея хорошие но аграрий мало что от этого получает
что касается субсидирования процентной ставки конечно благодарны государству за эту программу но возможно ли сразу удешевить конечную процентную ставку
у нас итак два бухгалтера на весь район и у многих возникают проблемы со сбором документов для этих субсидий
поднимая проблемы сдерживающие рост и переработку сельхозпродукции думаю своевременно будет предложить субсидирование отечественных продуктов из потребительской корзины за одну тонну произведенной подукции
это будет стимулировать схп производить больше положительно скажется на точности статотчетности и уменьшит обороты в теневой экономике
следующее на сегодняшний день надо признать что многие аграрии сеют товарное зерно если говорить про зерновую отрасль или некондиционные семена в других отраслях растениеводства
у многих нет возможности ставить отдельный склад под семена строить и закупать дорогостоящие очистительные машины
отбиваем сор чем и как можем сеем на ура
здоровое семя доброе племя
как можно говорить о росте производства если у нас гнет нормального механизма обновления семян
необходимо разработать механизм обновления семенного фонда через сем хозяйства путем обмена товарного зерна на кондиционные семена без дополнительной нагрузки на производителя
то есть дают товрное зерно по одной цене по той же цене получаю элитные семена или семена первой репродукции как это принято в западных странах
необходимо поднимать образ и статус образ и статус сельхозработника
выпускаем армию агрономов механизаторов но никто не поедет из города в село работать за сто сто пятьдесят тысяч тенге без нормальных условий труда проживания и других объектов социальной значимости
это нужно признать
получается что проблема не в обеспечении кадров а в условиях труда
необходимо рассмотреть возможность субсидирования строительства жилья для работников агропредприятий
мы готовы строить если государство поможет
мы часто слышим выражение зона рискованного земледелия
большая часть казахстана находится в этой зоне засуха неурожайный год ранняя осень весенние заморозки град в июле нашествие вредителей
это природные катаклизмы от которых аграрии не застрахованы
также есть рыночные экономические аномалии или экономический кризис от которого наш аграрный сектор также не застрахован
чтобы минимизировать ущерб от таких природных и рыночных аномалий и защитить сельхозтоваропроизводителей от банкротства необходима сильная программа страхования
к примеру в канаде есть программа агри стэйбл
по сути это страхование прибыли сельхозпредприятий
программой гарантируется получение аграрием прибыли в размере не менее семидесяти процентов средней маржи за пять последних лет
если прибыль меньше фермеру выплачивается компенсация
например если фермер получил доход сорок тысяч долларов а его средне среднегодовая прибыль составляет сто тысяч долларов он получит доплату в размере не менее тридцати тысяч долларов
что касается непосредственной поддержки американских сельхозпроизводителей больше всего средств тратится на страхование урожая и минимизацию сельскохозяйственных рисков
по программе арк агрикалче риск каверидж покрытие сельскохозяйственных рисков аграрий получает субсидии если их доход с одного акра падает ниже гарантированного уровня
по программе пиэлси прас лосс каверидж покрытие ценных ценовых убытков субсидии предоставляются если средние цены на пшеницу сою кукурузу и другие агрокультуры падают ниже базовых
почему бы и нам не взять этот опыт и не применить у себя
для четкого понимания ситуации в аграрном секторе нужно перевести состояние нашей статотчетности из желаемой в реальную
никому не секрет что акимы завышают статистику урожайности так как это напрямую влияет на их рейтинг
как акимат может повлиять на урожайность если в июле нет дождя а температура воздуха выше тридцати градусов как это было в прошлом году
это не вина акимов а неправильная оценка показателей эффективности местного управления
если мы не будем знать настоящее положение дел то что можно говорить о курсе развития
проблема обеспечения гсм
ну об этом только ленивый не высказывался
как посевная или уборка так цена на горючее взлетает
если честно уже и не хочется об этом говорить
также не решен вопрос о выделении льготной солярки на летние и зимние работы
пары пахать надо хим обработку проводить надо снег держать надо
это все не менее важно как и уборка или посевная но никто не думает о выделении льготной солярки
на самом деле семиминутного регламента или восьмиминутного регламента э мало для выступления чтобы рассказать обо всех проблемах с которыми сталкиваются сегодняшние аграрии
это проблемы изъятия залежных земель восьмидесятипроцентный износ сельхозмашин проблемы инфраструктуры в селах проблемы связанные с привлечением молодежи по программе с дипломом в село
которая призвана привлечь молодых специалистов в село но по факту этой программой зачастую пользуются сами сельчане у которых есть дипломы
они берут прописку в городе а затем по программе с дипломом в село выкупают дом родителей по факту свой же дом по очень выгодной ставке ноль целых одна сотая процентов на пятнадцать лет
программа занятости еңбек очень хорошая программа когла новоиспеченный предприниматель с сертификатом бизнес бастау получает льготный кредит до пяти лет под шесть процентов
но на селе мы часто видим когда люди злоупотребляют этими программами приобретая свой же скот у своего брата свата на кредитные средства
то есть все по закону целевое назначение закрыто
но по факту деньги идут на другие нужды
нельзя говорить что все так плохо и что программы мсх не работают но есть проблемы на которые мы закрываем глаза
я благодарю за возможность выступить здесь в мажилисе парламента перед вами уважаемые депутаты
спасибо что на высоком уровне поднимаете вопросы аграриев
в заключении хочу сказать чтобы мы не поднимали вопрос о продовльственной безопасности нашей страны думаю нужно поставить аграрную отрасль во главе нашей экономики
да мы еще не готовы отказаться от нефтяной зависимости или статуса сырьевого государства
но с нашим природным потенциалом мы должны хотя бы стремиться к статусу аграрной экономики
настала пора признать для того чтобы вытащить аграрный сектор на новый более качественный уровень необходимо признать его значимость как
основного драйвера экономики реально оценить текущее положение аграрного сектора и принять для этого соответствующие государственные программы
без тотальной переоценки отношения к аграрной отрасли ждать улучшений роста производства отечественных продуктов и улучшения отрасли в целом не приходится
еще возможно когда мы перестанем возмущаться что два с половиной часа правчаса это много для обсуждения проблем продовольственной безопасности нашей страны возможно тогда и будут сдвиги

спасибо за поддержку
уважаемые коллеги я хотел бы сказать что
далел шарипович возглавляет хозяйство в кургальджинском районе
вы понимаете это
коллеги давайте спокойнее
слово предоставляется
для доклада директору коммерческого департамента то торговый дом глобал сити кейзет мунасипову наилю эльдосовичу
пожалуйста хочу обратить внимание это э фирма которая строит один из суперсовременных торгово логистических центров
почему не по регламенту
я хочу сказать что э для того чтобы мы начали обсуждать и задавать вопросы хотелось бы выслушать реально наших производителей
пожалуйста спасибо
уважаемые депутаты спасибо за возможность выступить на данном правчасе
то есть руководством республики широко обсуждается возможность снижения стоимости продуктов питания
как не раз отмечалось в правительстве решением данной задачи может стать создание сети оптово распределительных центров во всех областных центрах страны
в настоящее время в караганде подходит к завершению реализация первого пилотного для казахстана проекта по строительству оптово распределительного центра глобал сити
немного о нашем проекте
орц глобал сити занимает площадь шестьдесят гектаров расположен в географическом центре города караганды
складская и торговая деятельность комплекса ориентированы преимущественно на сельскохозяйственную продукцию
аналогов в казахстане пока нет и при проектировании орц мы эээ ориентировались на мировой опыт
общую инфраструктуру проекта составляющую единый комплекс глобал сити условно можно разделить на три части включающих в себя взаимодополняющие объекты складской торговой деловой инфраструктуры
по нашим объектам
складская транспортная инфраструктура включает в себя складской комплекс класса б
на сто шестьдесят четыре грузовых автомашины контейнеруню площадку на сто двадцать четыре контейнера с подведением электропитания
и козловым краном железнодорожный тупик зону таможенного оформления построенную нами за собственные средства овощехранилище с мощностью хранения свыше тридцати тысяч трех тысяч тонн
торговая часть комплекса состоит из торгового комплекса площадью сорок две тысячи квадратных метров отдельно стоящих торговых павильонов крытого всесезонного рынка и площадей для проведения сельскохозяйственных ярмарок
деловая часть комплекса это следующий наш этап то есть эээ это наш этап по инвестициям мы планируем построить бизнес центр и гостиницу на этой же территории
комплекс оснащен всем необходимым оборудованием и техникой для эффективного ведения бизнеса
также для удобства горожан за счет собственных средств до конца две тысячи двадцатого года нами будет построена автостанция
на на данном этапе в строительство комплекса вложено более двадцати миллиардов тенге из которых семь миллиардов заемных
бюджетные средства на строительство объектов не привлекались
нам была оказана государственная поддержка по программе дорожная карта бизнеса
за счет бюджета нам была подведена автомобильная дорога
нами был получен кредит по субсидированной ставке а также часть земельных участков нам была предоставлена в виде государственных натуральных грантов в рамках заключенных инвест контрактов
хочу обратить ваше внимание что эээ опыт полученный в ходе строительства орц глобал сити может быть востребован для дальнейшей реализации подобных проектов в казахстане
строительство орц способно оказать положительное воздействие на динамику и качество экономического развития государства поэтому проект имеет приоритетное направление инвестирования
в последнее время развитию орц уделяют большое внимание
программа развития орц как один драйверов развития экономики имеющих существенных социальный эффект неоднократно озвучивались президентом премьер министром и министром торговли и интеграции республики казахстан
в то же время в правовом поле еще не произошло отражение посылов руководителей государства и правительства а именно включение вида деятельности орц в государственную программу поддержки инвестиций
в настоящее время вид деятельности орц может претендовать на получение государственных преференций при заключении инвест контракта с государством в рамках предпринимательского кодекса рк
только в контексте вида деятельности складское хозяйство и вспомогательная транспортная логистика что позволяет претендовать на органиченный перечень преференций в рамках инвест проекта и только по складам
орц не имеет отдельного окэд а поэтому при определении понятия орц допустимо руководствоваться приказом министра национальной экономики республики казахстан за номером двести шестьдесят четыре о подтверждении правил внутренней торговли
согласно пункта двадцать пятого данного приказа раскрыто понятие оптово распределительный центр многофункциональный инфраструктурный торгово логистический комплекс состоящий из складских сооружений торговых павильонов и других помещений
со специальным оборудованием предназначенное для выполнения закупочных подготовительных распределительных и иных операций с продовольственными товарами и их последующей оптовой реализацией на внутреннем и внешних рынках
учитывая высокую значимость строительства и развития орц для экономики а также социальный эффект от орц и его деятельности мы имеем основания полагать
что вид деятельности орц должен быть включен в перечень инвестиционных приоритетных проектов что требует принятия соответствующего решения правительства республики казахстан
после этого проекты строительства и эксплуатации орц смогут претендовать на получение расширенного перечня преференций что поспособствует ускорению решения вопросов реализации программы строительства орц на территории республики казахстан
принимая во внимание вышеизложенное просим рассмотреть возможность включения вида деятельности орц в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов
и путем внесения дополнений в постановление республики казахстан за номером тринадцать о некоторых вопросах реализации государственной поддержки и инвестиций спасибо
э спасибо я думаю что э в рекомендации надо будет эти вопросы эээ вложить для того чтобы наше правительство соответствующим образом отметило
я хотел бы сказать уважаемые э коллеги у нас э по регламенту есть статья девяносто шесть и два где говорится о правительственном часе депутата
она всего одна значит для не более десяти минут э для вопросов и ответов не более полутора часов для обсуждения не более полутора часов
то есть здесь достаточно широкие полномочия и не определен порядок кто в какой степени выступает так что прошу пожалуйста руководствоваться регламентом
слово предоставляется
для доклада предоставляется директору тоо найдеровского лущак павлу васильевичу
хотел бы сказать что это предприятие находится в осакаровском районе
оно традиционно дает очень высокие результаты несмотря ни на погодные условия ни на сложности уборки и посевной
пожалуйста павел васильевич зная умение ваших докладов восемь минут не более
э уважаемый владимир карлович карпович
участники слушаний вот
э я выступлю э как от э нашего хозяйства с теми вопросами с которыми мы сталкиваемся вот
один из вопросов это касается э производства органической продукции
вот органическая продукция это новое направление для казахстана вот
хочу заметить что казахстан на сегодняшний день занимает двадцать девятое место по площади производимой э органической продукции вот
в этой связи нам есть куда двигаться
тормозит один факт это меры государственной поддержки
конечно всех э раздражает субсидии поддержка
но дело в том что э в органическом э производстве вообще отсутствуют все меры господдержки
то есть если при традиционном земледелии это субсидируеются э минеральные удобрения до пятидесяти процентов гербициды до пятидесяти процентов то в органическом земледелии этого просто нету и получается нету мер поддержки но есть
дорогой транспорт к рынкам потребления это в основном европа
вот поэтому владимир э карпович если можно вот надо обратить внимание на то чтобы разработать все таки меры поддержки
в кратчайшее время потому что внутреннего потребления еще нет у нас в казахстане культуры потребления но это направление оно перспективно вот
на сегодняшний день оно субсидируется нами самими потому что ну за счет э основных видов деятельности
вот э второй хотел бы поднять вопрос это по производству картофеля в казахстане
это вот как раз тут э хорошо видны эффективность субсидий которые были выделены в начале двухтысячных годов
эээ напомню что в двухтысячном году
по картофелю казахстан закрывал себя собственного производства где то до нового года только
вот за пятнадцать лет где то к две тысячи пятнадцатому году мы долши до того что мы закрываем сейчас э картофельные потребности наши э на девяносто девяносто пять процентов
вот на сегодняшний день идет уже перепроизводство картофеля и э в чем наши опасения сейчас активно развивается орошение э возможно появятся новые производители картофеля
вот а на сегодняшний день уже есть проблема эээ сбыта излишков порядка триста тысяч тонн
это объем небольшой основные потребители наши это узбекистан и
часть россии приграничной это зауралье и э сибирь
вот с узбекистаном надо просто как то договариваться нам потому что это министерский уровень может быть вице премьера даже
вот потому что фермеры там сто двести гектаров они э такие переговоры провести не могут но умеют хорошо выращивать
то есть их э задача пахать сеять убирать значит
узбеки они в отличие от нас они могут нам делать преграды
там они нам и по по муке и по по зерну преграды делают вот но мы им ответить не можем потому что мы в составе
таможенного союза то есть мы ответить так же не можем
потому что они везут через нас порядка семидесяти процентов продукции своей мы им никакие заградительные меры делать не можем
вот э то что касается картофеля производства нужно навести порядок все таки со вот коллега говорил что есть проблемы и по зерну и по масличным
для картофеля это очень важно потому что
есть внутренний рынок и есть эээ рынок экспорта
вот сейчас по статистике у нас порядка вот эээ с пятнадцатого года по э девятнадцатый год у нас производство картофеля порядка от трех с половиной миллионов тонн до четырех миллионов тонн это цифры крайне завышенные
вот по оценке союза картофелеводов казахстана э производство картофеля где то колеблется в районе два и два два с половиной миллиона тонн
то есть вот полтора миллиона тонн у нас их и как бы нету
почему важна статистика
потому что она путает как и бизнес так и производителей которые производят этот картофель
вот э решения перепроизводства картофеля только два есть
и это либо экспорт либо внутренняя переработка
у нас к сожалению за пять лет не появилось ни э крахмала ни крахмального завода ни завода э фри ни чипсов
вот ну хотелось бы еще коснуться а вот э то что касается цифры два с половиной миллионов эээ тонн э
произведенного картофеля это достаточно точная цифра потому что
производство картофеля делится на три части чтобы было понимание

промышленные предприятия которые в производственных э объемах э производят их всего сто сорок три по казахстану мы их знаем поименно
вот вторая и это производители свыше пятидесяти гектаров
вот есть э производители от одного гектара до пятидесяти гектаров вот это мелкие производители и есть и так называемые это частный сектор и э жители э сельхозрайонов
это вот ну э то что они производят это и есть они это потребляют и кормят сами себя
вот э хотелось бы коснуться также э мер поддержки вот которые оказываются для нас это
финансирование вот финансирование есть о нем много говорят но оно крайне недоступно

препонов э таких преград это все таки является
низкая оценка залогов
не потому что у нас и залогов нет они просто низко оцениваются
я вам приведу один пример
мы в две тысячи семнадцатом году сдали дорогостоящий объект это картофелехранилище в эксплуатацию вот
сметная стоимость была порядка пятьсот сорок миллионов тенге построили в результате немножко дороже
буквально сразу оценили
оценка значит порядка ста пятидесяти миллионов применяется коэффициент ноль три это тридцать процентов залоговая стоимость объекта стоимость которого пятьсот сорок миллионов это сорок пять миллионов
это в двенадцать раз меньше понимаете то есть вот при таком подходе я говорю обесцениваются все наши инвестиции в сельское хозяйство
офис мы полторы тысячи квадратных метров современный все все мы ну отличный
оценочная стоимость десять миллионов восемьсот тысяч тенге
то есть так мы ни на какой проект э не можем дотянуть эээ финансирование и так далее
сейчас вот это по
программе простых вещей деньги на э переработку идут через банки второго уровня
банки второго уровня разговаривают только жестко дай залоги желательно городские вот и мы тебе значит э профинансируем
вот это вот самый главный препон наверно в реализации проектов
хочу обратить внимание что деньги это конечно механизм вот но э проекты реализуют люди то есть надо смотреть придумывать какие то механизмы разрабатывать их и запускать в действие
у нас вот есть э хороший проект это по переработке значит круп и производству хлопьев
проект достаточно дорогой то есть э все сейчас три минуты еще или две
вот проект дорогой восемь но
оборудование семь миллионов евро постройка э завода еще два миллиона
восемь э восемь э восемь но надо понимать из чего меня пригласили как э сельхозтоваропроизводителя
надо понимать какие э проблемы и то что это не решается понимаете
то есть мы же говорим вот о переработке пять лет но это не может сделать фермер или кто то то есть это кто то должен инициировать
хорошо мхм спасибо
қосымша баяндама үшін
сейчас предоставлется слово пожалуйста по процедуре
оксекбаеву включите сельского хозяйства
и мы должны обсуждать его отчет его доклад
если мы хотим заслушать всех сельхозтоваропроизводителей давайте мы отдельно устроим парламентские слушания и вызовем всех пятьсот тысяч крестьянских хозяйств которые у нас в республике есть и будем их слушать
сейчас нам надо обсудить те вопросы которые нам поставил министр сельского хозяйства и вот по повестке дня
и каждый будет с руками в кармане стоять нам и учить какие проекты там они двигают
для нас это все неинтересно я думаю что
детали это нам не интересно нам надо немножко глубже и глобальнее смотреть
давайте мы пойдем по той проторенной дороге где мы заслушиваем отчет
министра отчет председателя комитета и будем обсуждать и вопросы задавать
это их всех мы сейчас созовем а как по какому принципу мы их созвали сюда
кто их выбрал
а есть другие у которых есть глубокие вопросы
я сейчас не понимаю по какому принципу их вызываем мы э на трибуну
стоят с руками в кармане там какие то проекты нам двигают
это может что то лоббирует нам
это неправильно
я считаю что мы должны идти по процедуре которая у нас установлена из веков в мажилисе
и не надо это нарушать
у нас нет процедуры утвержденной регламентом я вам зачитал
ну зачем э такие я еше раз говорю у нас нет процедуры определенной регламентом а мы должны руководствоваться регламентом спасибо
слово предоставляется председателю комитета берик сериковичу оспанову
пожалуйста берик серикович
прошу рахмет
құрметті өкімет сағатқа қатысушылар әріптестер
қазіргі уақытта қазақстанның басты проблемаларының бірі кез келген мемлекеттің тыныс тіршілігін қамтамасыз етудегі негізі құрамдас бөлігі болып табылатын халықты экономикалық қолжетімді сапалы тамақ өнімдерімен қамтамасыз етудегі болып табылады
ішкі өндіріс есебінен халықты азық түлікпен қамтамасыз ету елдің саяси тәуелсіздігін және оның экономикалық тұрақтылығын айқындайды
сондықтан қоғамның экономикалық саяси немесе ұлттық қауіпсіздігі туралы азық түлік қауіпсіздігінен айырып айтуға болмайды
айтылғанды ескере отырып елбасы қазақстан республикасының тұңғыш президенті нұрсұлтан әбішұлы назарбаев пен президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев бірнеше рет тиісті тапсырмалар берген болатын
бұған дейін ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігін және қайта өңделген өнім экспортын екі жарым есеге арттыру тапсырылған болатын
ауыл шаруашылығы өнімдері көлемін өсуін және шикізатты қайта өңдеудегі қамтамасыз ету және жер су ресурстарын пайдалану субсидиялар беру мәселелеріне басым назар аудару қажет
сонымен қатар нұр отан партиясының сайлауалды бағдарламасының бір тармағы ішкі нарық отандық өндірістің азық түлік өнімдерімен қамтамасыз ету үшін жағдай жасау болып белгіленген
сонымен бірге азық түлік өнімдерінің алты тобы бойынша біз азық түлік қауіпсіздік деңгейіне жете алмай және импортқа тәуелді болып отырмыз
нәтижесінде мұның бәрі біздің азаматтарымыздың қалтасына ауыртпалық түсіруде
бұл ретте елдің ішкі нарығын отандық өндіріс тауарларымен толықтыру жөніндегі үкімет ұсынатын шараларды қарастыра отырып
біз уәкілетті органдардың оптимизмімен келіспейміз және белгіленген мерзімде және көрсетілген көлемде берілген көрсеткіштерге қол жеткізу мындай
негіздер бойынша қи болады деп есептейміз
бірінші бізде агроөнеркәсіп саласын дамытудың нақты стратегиясы қалыптаспаған
бұған мемлекеттік саясат іске асырудағы сабақтастықтың болмауы мемлекеттік қолдау көрсету бойынша тәсілдемелердің айқын еместігі дәлел болып табылады
әрине белгісіздік жағдайында агробизнесті дамыту қиын сондықтан саланы дамытуға сенімді көзқарас қажет
оны тек саладағы істердің жай күйіне елдегі өндіріс пен тұтыну болжамына терең талдау жасай отыра ғана әзірлеуге болады
біз ішкі тұтыну үшін қанша және қандай мөлшерде қажет және экспорт үшін қандай өнімдер өндіре алатынымызды білуіміз керек
бұл ретте бастапқы сатитстикалық деректер жинау және өңдеу жүйесін қайта қараған жөн өйткені қолданыстағы деректер нақты көріністі көрсетпейді
мұндай кешенді диагностика жүргізгеннен кейін ғана нарықты нақты есептеуден кейін саланы дамытудың жаңа стратегиясының негізгі параметрлерін анықтауға болады
бұл жерде бүкіл үкіметтің оның ішінде жергілікті атқарушы органдардың үлесімді жұмысы қажет өйткені бұл ел бойынша тиімді тауар өткізу жүйесін құрамай
азық түлік тауарларын жеткілікті мөлшерде өндіруші еш нәтиже бермейді
екінші несиелер мен субсидияларға қолжетімділігінің төмен дәрежесі
ұлттық банктің деректеріне сәйкес несиелердің жалпы ы ағымдағы жылы бірінші қатардағы жағдай бойынша ауыл шаруашылығында тек қана бірден
бір де сегіз пайызы келеді яғни саладағы екінші деңгейдегі банк тарапынан қаржыландырудың бас біртіндеп азаю жүріп жатыр
бұл ретте банктік несие бері тікелей мемлекеттік қаржыландырумен белсенді түрде ауыстырылады және ол бюджет қаражат есебінен қорландырылады
агроөнеркәсіпті тиімді қаржыландыру үшін проблемалық қарыз алушылар мен өзара іс қимыл тәжірибесін ескере отырып несие беру өлшемдерін қайта қарау сондай ақ жаңа қаржы құралдарын енгізу қажет
құрылымдық тәуекелдерді төмендету үшін агросақтандыру құралдарын дамыту маңызды болып табылады
көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге бөлінетін бюджеттік несиелер мөлшерін қайта қарап қайта қарау қажет өйткені ол ұзақ уақыт бойы өзгертілмеген
несиелерді кепілдікпен қамтамасыз ету мен жинақталған проблемаларды ескере отырып проблемалық активтерді әсіресе ауыл шаруашылық жерлердің экономикалық айналымға қайтарудың нақты тетіктерін пысықтау қажет
ұсынылып отырған шаралар қаржы ұйымдарының саласын несиелендіруге тартуға мүмкіндік береді
мемлекеттік қолдауға келетін болсақ ауыл шаруашылығы министрлігінің дәйектері бойынша соңғы тоғыз жылда саланы субсидиялау көлемі төрт те алты есе арта отырып
жыл сайын екі жүз миллиард екі жүз жетпіс миллиард теңгенің көлемінде ақша бөлінеді алайда ауыл шаруашылығы өндірісінің көрсеткішінің айтарлықты өсуі байқалып отырған жоқ
оның үстінде бұл қаражат жеткіліксіз және фермерлердің көпшілігі қолдаусыз қалуда
мысалы мал шаруашылығында мемлекеттік қолдау көрсету кезінде қалдық қағидат бойынша басқа да шаруашылықтар қаралады құс шаруашылығы балық шаруашылығы және де басқалар
екінші жағынан ірі бизнес өкілдерінің тек бюджет субсидияларға ғана бағытталуға әдеті қалыптасқан және бұл мүлдем нарықтық тәсіл емес
осыған байланысты келесі ұсыныстар назар аударуға тұрарлық деп есептейміз
тек қана негізгі субсидияларды қалдыру және жеңілдетілген несиелер беруге көшу қажет және аталған қаражат
қайтарылатын болғандықтан бұл шаруашылық шаруалардың кең ауқымының қолдауымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді
бұдан басқа бүгінгі күнге дейін ауыл шаруашылығы өнімдерін ауқымды үлесін өндіретін орта және ұсақ шаруашылықтарды қолдау
тетігі пысықталмаған өйткені бұл бүкіл әлемде шағын отбасылық фермалар агробизнесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады
ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту арқылы жеке аулаларды экономикалық айналымға тарту әрекеті көбінесе сәтсіз болуда
осыған байланысты кооперативтер құру жөніндегі шаралардың тиімділігіне талдау жүргізу және оларды қолдау жөніндегі қосымша шаралар қабылдау қажет
бұл ретте тік интерграцияланған кооперацияны дамыту үшін алғаш шарт болатын кооперацияны дамытуға баса назар аудару қажет
қайта өңдеу өнеркәсібінің дамытуға бағытталған қолдау шараларына ерекеше аудару қажет
бірінші кезекте фермерлерді өз өңімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарға өткізу ынталандыру сондай ақ энергия тасығыштарға жұмсалатын шығымдарының құнын субсидиялау және ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізу мүмкіндігін қарастыру қажет
ішкі нарықты азық түлікпен толықтыру субсидиялар алу кезінде басымдық болу тиіс
осыған ұқсас агроөнеркәсіп субъектілерін қарсы міндеттемелерін тізбесін оларға әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларын бөлшек саудада бағаларының шекті мәнінен аспайтын деңгейге өткізу жөніндегі талаптары енгізу жолымен кеңейту ұсынылады
жыл сайын құс етін өндіру көлемін тұрақты өсуімен байланысты шетелден құс етін әкелуге квотаны қысқарту қажеттілігі туралы мәселе көтерілуде
сонымен қатар бұл квотаны бес жыл ы бұл квота бес жыл бойы өзгеріссіз қалуда
уәкілетті органның дүние сауда дүниежүзілік сауда ұйымының шеңберінде квотаны сақтау міндетті болып табылатыны туралы дәлелдемесі сенімді емес
сыртқы жағдайларға сілтеме жасай бермей отандық өндірушілерді қорғау жөнінде пәрменді шаралар қабылдау қажет
жалпы агроөнеркәсіпте субсидиялау тиімділігін арттыру мәселесі саланы дамыту бойынша жалпы мемлекеттік міндеттерді ескере отырып белгілі бір мүдделіксіз шешуі тиіс
үшінші қайта өңдеу тамақ өнеркәсібінің мәселелері
бүгінгі күні қазақстанда өндірілген өнім сексен пайызға жуығы шикізат түрінде өңдеусіз сатылады
ал дайын өнімдерін бәсекеге әлсіз қабілеттілігі негізінен қайта өңдеу кәсіпорындарының технологиялық артта қалу салдарынан болып келеді
тиісінше елден эксорт негізден шикізат тауарлары ал импорт негізінде тамақ дайын тамақ өнімдері құрайды
проблемалар тағы да сол баяғы
жаңартуға арналған айналым қаражаттың жетіспеушілігі шикізаттың жетіспеуі салдарынан кәсіпорындардың жүктелмеуі оның өнімі кепілді өткізуі болмауы
осы бағытта мемлекет не жасап жатыр
өңдеуші кәсіпорындардың шикізат сатып алу шығындары субсидияланады дайындау дайындау ұйымдарына қосылған құн салығына салық сомасы субсидияланады инвест субсидиялар беріледі кредиттер бойынша сыйақы ставкалар субсидияланады
аталған шаралардың бір бөлігі тәжірибеде өзінің тиімсіздігін көрсетуде
осылайша инвестициялық салымдарды субсидиялау жабдықтар мен техника құнын дотация көлемінде дәл өсуіне алып келді
нәтижесінде қайта өңдеу кәсіпорындарының шығындарын олардың бюджеттеріне ыдырап кетуде
ауыл шаруашылығы өнімдерін экспортын субсидиялау нәтижесінде шикізат шетелге кетіп жатыр
сондықтан алдында айтылғандай шикізатты тікелей өңдеуге өткізу өткізуді тауар өндірушілердің өздерін ынталандыру керек
соңғы өнімнің өзіндік құнын төмендету және негізгі қымбат тауарларын өндірістік компонеттерге арналған шығыстарды субсидиялау арқылы оның сапасын арттыру өндірістің
қазіргі заманғы технологиялар енгізу қайта өңдеу кәсіпорындары үшін инфрақұрылым мен логистикалық дамыту жөнінде шаралар қабылдау
ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттау кезінде терең өңделген тауарларды өткізуге баса назар аудару қажет
тұтастай алғанда тамақ өнеркәсібін дамыту оның ішінде өндіріс салт және импортты өз өндірісімен алмастыру мақсатында экономикалық тұрғысынан маңызды міндет болып табылады
төртінші логистикалық тізбектің әлсіз буыны сауда болып табылады
азық түлік тауарлардың өндірушілердің тұтынушыларға жылжыту бүгінгі апат сипатқа ие
бұл салада тиісті мемлекеттік реттеу жоқ деп сеніммен айтуға болады
азық түлік тауарлардың нарығында делдалдардың ұзын тізбесі жұмыс істейді
бөлшек сатушылар да осы өнім құнына і өз пайдасын қосады
нәтижесінде өндіруші өз өнімі үшін сатып алушы делдалдарға қарағанда пайдасы аз
сауда қыметінен реттеу туралы
сауда қызметін реттеу туралы заңның заңға сәйкес ішкі сауда субъектілері әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларын сатып алу бағасынан он бес пайыздан аспайтын мөлшерде сауда үстемесін белгілей алады
іс жүзінде бұл шектеу нақты жұмыс істемейді
сауда нысандары өздерінің табыстарын әртүрлі қалқалармен бүркемелейді
ретробонустар жарнама және шын сыйлықтар айлық ы акциялық жеңілдіктер және тағы да басқалар
оның үстінде көптеген отандық өндірушілер сауда жерлеріне қол жеткізе алмай себебі ірі партияларды қалыптастыруға қиындық бар болғандықтан
сондай ақ олар тұрақты негізде жеткізуді қамтамасыз ете алмағандықтан өз өнімдерін сауда делдалдары арқылы сатуға мәжбүр
мұндай қарым қатынастар даму қорытындысы өнімнің бағасын қалыптастыру өндіріс өндірісте емес қайта өңдеу және айналым саласындағы болып отыр
өркениет нарықта мұндай жағдайға жол берілмейді
өндіріс пен әділ баға бойынша кепілді өткізу арасында байланыстың болмау нәтижесінде сондай ақ сатып алу қабілеттігінің төмендігін ескере отырып халық арзан көбінесе сапасыз импорттық өнім сатып алуды жөн көреді
бұл ретте жергілікті өнім талап етілмеген болған болып қалуда
бұл стабфондтардың жұмысына және апта сайынғы ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрменкелерге қарамастан орын алуда
проблемаларды шешу үшін кешенді шараларды қабылдау қажет
ең алдымен тауарларды сақтау мен тұтынушыларға жеткізудің қазіргі заманғы инфрақұрылымын оның ішінде көтерме сауда тарту орталықтарын құру керек
бұл ретте мұндай орталықтар тауарларды сапалы сақтау жөніндегі қызметтерді ғана емес сондай ақ тікелей өткізу үшін сауда алаңдарын ұсыну жөніндегі өнімді жуу сұрыптау орау жөніндегі үлкен партияларды
қалыптастыру жөніндегі қызметкерлерді қызметтерді сертификациялау зертханалық зерттеулер оның өнім сапасын бақылау жөніндегі қызметтерді және тауарларды өткізу ілеспе басқа да қызметтерді көрсетуге тиіс
мұндай тауар өткізетін инфрақұрылымды жаппай құру өнімді ұзақ уақыт сақтауға баға белгілеуші де ашық ете отырып тауар айналымын ұлғайтуға мүмкіндік береді
сол кезде аграршылар қайта өңдеуден қауіптенбейтін және сатып алушы делдалдар бағаны төмендетпейтін болады және өндіріс көлемін біртіндеп арттыра алады
сондай ақ бағаны тұрақтандыру тетіктерін тиімділігін арттыру бөлігінде азық түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қызметі түгелі қайта пішіндеу қажет
өңірлердің ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның әулетін кеңейту үшін
егін жинау кезеңдегі жергілікті өндірушілердің олардың ауыл шаруашылығы өнімдерін фьючерстік және форвардтық сатып алуды жүзеге асыру тәжірибесін жаппай енгізу керек
құрметті отырысқа қатысушылар
азық түлік бағасының жыл сайын көтерілу мәселесі әлеуметтік сезімтал ретінде бірнеше кезекке шығып отыр
бүгін біз і өз тарапымыздан
өз табысымыздың жартысын жартысынан астамын
азық түлікке жұмсаймыз
адамдар несиеге азық түлік тауарларын сатып алатын жағдайға жетті
осыған байланысты өркениетті азық түлік нарығын қалыптастыру және ойластырған мемлекеттік сауда саясатын жүргізу міндеті ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады
бесінші ішкі нарық импорттық тауарларды жасырын демпингімен жеткіліксіз қорғау және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
қазіргі уақытта іс жүзінде барлық елдер өз нарығын қорғау үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін импортты шектеу тетіктерін қолдануда
біз экспорттаушы біздің экспорттаушылар осы практикамен жақсы таныс
мысалы біз астық пен і ұн жеткізетін орта азия елдері тарапынан ұнды экспорттау кезінде тарифтік емес шектеу шараларын қабылдау жағдайы барлығына белгілі
бұл импорттаушыларға өз астық өңдеу саласын дамытуға және біздің астықтың ы бізге дайын өнімдерін жеткізуге мүмкіндік береді
осыған ұқсас жағдай еуразиялық интеграция шеңберінде де қалыптасып отыр
осылайша біздің серіктестігіміз қорғау шараларын қабылдай отыра өз аумағында қазақстандық өндіріс тауарларын әкелу шектейтіндері жөнінде жиі естуге тура келеді және мұндай шаралар әрдайым ақталмайды
сондықтан отандық өндірушілерді қорғау үшін барлық мүмкіндік болатын тетіктерді оның ішінде тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын пайдалану қажет
бұл ретте импорттық тауарларын жасырын демпингі бірінші кезекете нарыққа жалған тамақ өнімдерін атап айтқанда ет сүт өнімдерінің болуына байланысты
денсаулық сақтау денсаулық сақтау министрлігінің ақпараты бойынша екі мың он тоғызыншы жылы өнімнің қауіпсіздігін мониторингілеу аясында төрт жүз алпыс бір сүт өңімдерінің сынамасы зерттелген
жетпіс бір немесе он бес пайызы құрамында сүт емес май бар оның ішінде сегізден астам пайызы отандық өндірушілердің өнімі жалған деп танылды қалғандары импорттық өнім
зерттелген ет өнімдерінің бес жүз жетпіс сегіз сынамасының жүз жүз екісі немесе он сегіз пайызы шошқа днк сымен немесе таңбалауға ы таңбалауда көрсетілмеген жануарлардың басқа да түрлерінің құрамы анықталған
бұдан басқа берик серикович вы на четыре минуты
вне регламента я заканчиваю сейчас закончу
бұдан басқа қытай мен корея өндірісінің тамақ өнімдерінің жиырма бір ы атауында гмо шекті мәлімнен бір пайыздан қырық бір пайызға дейін асып түскені анықталған
сонымен қатар өнімнің қауіпсіздігін мониторингінің талдауы сондай ақ тауарлардың басым бөлігі сәйкесітігі растау жөніндегі құжаттама жүреді және қазақстан республикасы мен
еуразия экономикалық одақ ыыы ветеринария саласындағы уәкілетті органдармен берілген сәйкестіктерге сүйемелденетінің көрсетті

ел аумағында генетикалық түрлендірілген организмдерін шекті мәнінен асыра тамақ өнімдерін әкелуге және өткізуге жол бермеу жөніндегі шаралар қабылдау қажет
сондай ақ тиісті органдарының оның ішінде берик серикович
вы уже пять минут свыше разговариваете ну если сказали заканчиваете я думаю что мое выступление э не менее важно чем у нас есть регламент
я понимаю регламент но я думаю дайте мне пожалуйста две минуты я закончу
продлим продлим выступление
все пожалуйста давайте
сондай ақ тиісті органдардың оның ішінде еуразиялық экономикалық одақ жалған сертификаттар мен сәйкестігін растау декларациясын беретіні жөнінде жауапкершілігін күшейту мәселелерін пысықтау қажет
бұл ретте мұндай құжаттардың қолдануын тоқтата тұру тетігін пысықтау қажет
сапасыз және қауіпті өнімдерді әкелуге шектеулер енгізу бойынша уәкілетті органдардың өзара іс қимылын нақты регламентін әзірлеу және әкелу кезінде бірлесіп
тексеру үшін сыртқы экономикалық қызметтері теріс пиғылды қатысушыларды тәуекелді басқару жүйесінде қызыл дәліз енгізу жөнінде тетікті реттеу керек
сонымен бірге кәсіпкерлік субъектілерінің тамақ өнімдерін қауіпсіздігі мен сапасыз қамтамасыз ету бойынша жауапкершілігін күшейту жөніндегі мәселені қарау қажет
кеден одағы регламент тех регламент талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты қайта өндеуге тапсырылатын шикі сүттің сапасын арттыру бойынша қадамдық жоспарды қабылдау қажет
ақырында отандық тамақ өнімдерін пайдалану пайдалы және сапалы етіп келіп көпшілікке тарату мақсатында оларды тұтыну мемлекеттік
ақпарат тапсырыс жарнама және импорттық азық түлік тауарлардың құрамын ы технологиялық компоненті туралы сенімді ақпарат беру арқылы насихаттау жүзеге асыру қажет
бұл жерде тағы да бір менде бір бағыт бар аграрлық ғылым және озық технологиялар енгізу жөнінде мен оны айтпай ақ қоямын
жалпы ыыы соңында айтарым келіп отырғаны ы бізде бес жылдық бағдарламамыз аяқталуға жақын
ы қазіргі таңда ы ауыл шаруашылық министрлігінің баставатқан ыыы қолға алыватқан жұмыстары негізінде дұрыс
соларды ы нақты енді бағдарлама деп айтпай ақ қояйық қысқа мерзімде ы іс шара жоспары ретінде өкімет бекіту керек
сонда мынау біз ыыы импорттық тауарлардан ыыы тәуелді болыватқан жағдайымыздан тез арада ы құтылуға болады
біз оны бюджет қалыптасқан кезде де көтерген болатынбыз ы біздің комитет депутаттары және біраз әріптестеріміз
соны іске асырған жағдайда бұл мәселелерді толық шешуге болады рахмет
құрметті әріптестер
енді сұрақ беру і беру көшеміз
сапархан кесікбаевич трибунаға келіңіз өтінемін
еще раз хотел бы обратиться внимание коротко вопрос не недлинный ответ
и еще раз товарищи давайте то есть господа давайте будем соблюдать регламент и на семь минут переговаривать э регламент это неправильно
пожалуйста слово предоставляется жексенбай картабаевичу пожалуйста рахмет
менің і сұрақтарым баяндамашыға арналады
сапархан кесікбайұлы
мынау ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің өнімдерінің
қазіргі уақытта сексен пайызына жуығы деуге болады мынау делделдардың қалталарында кетіватыр
ал шаруаның өзіне қалатыны ең көп дегенде жиырма жиырма бес пайызына жуығы қалатын шығар
ал мынау батыс елдерінде керісінше
сексен пайызына жуығы шаруаның қалтасында қалады
осыған байланысты менің сұрағым
ауыл шаруашылық министрлігі
осы бағытта қандай да бір шара
қолданып жатыр ма
қолданып жатса ол қандай шаралар
бұл бірінші сұрағым
екінші сұрағым мынау коммуналдық рыноктар туралы
екі мың бесінші жылдан бастап
коммуналдық рыноктар ашыла бастады
бұл дегеніңіз делдалдарсыз тікелей ауыл шаруашылық өнімдерін
сатып алушыға жеткізу болып табылатын
соны қазіргі уақытта ауыл шаруашылық министрлігі мониторинг жасайды ма
қанша осы коммуналдық рыноктар арқылы ауыл шаруашылық өнімдері өтті
өтсе қанша
және қазіргі уақытта қанша коммуналдық рыноктар жұмыс жасап тұр рахмет
сұрағыңызға рахмет жексенбай қартабайұлы
айтқаныңыз рас қазіргі кезде енді мына і тауар өндірушілердің
тауар өндірушілердің негізгі мына тапқан табысы осы екі ортада жүрген делдалдарға кетіватқаны рас
ол үшін біз бүгінгі ы біздің ойымызша мына
сауда саттық орындарын ы ұйым ұымдастыруымыз керек соларды көбірек салуымыз керек соларға
мынау ы тауар өндірушілерге ы сол жерде қолжетімді қолжетімді болу керек
мысалы біз енді мына ыыы жақын арадағы мемлекеттердің тәжірибесін қарап көрдік
ресей мемлекетінде мынандай ііі фермерлік базар деген болады
і бар қазіргі қазіргі кезде олар былтырдан бастап кіргізген
сол жерде фермерлік базарда жаңағы базарға фермерлер өзінің өнімін алып келіп өткізеді
сол жерде базардың бір шетінде жаңағы і сататын
сататын жағы бар содан кейін мынау ы сақтайтын жағы бар және өңдейтін жағы бар
фермер бүгінгі күні таңертеңгі таңертең і тауарын алып келіп күні бойы сата алмаса кешке ол жаңағы тауарды әрі қарай өңдеуге жібереді
бізде де сол ы тәжірибені қарап қазіргі кезде мына ы сауда министрлігімен бірге і бірлесіп он бес агрологистикалық орталық және төрт ыыы мынау көтерме сауда ы орындарын салу жұмысы жүріп жатыр
бұл жұмыс бойынша
әлемдік банктерден кредит тарту жұмысы жүріватыр
негізі былай ы өзінің і бүгінгі күні схемасын бәрін келісіп оны да жаңа осы тауар өндірушілермен келісіп қойдық
ендігі мәселе мына ыыы әлемдік банктерден кредит алу мәселесі енді арзан кредит алуымыз керек
сол мәселені талқылап жатырмыз қазір
ал мынау коммуналдық ы коммуналдық базарларға келетін болсақ бұлар енді иә кезінде мен
бұлар кезінде енді мына
жергілікті әкімшіліктердің шешімімен құрылған
солардың барлығы қазір енді сол жергілікті әкімшіліктер арқылы жұмыс істеватыр мына елдегі
жаңа социально значимые продукты дейді ғой соларды ы ұсталу үшін бүгінгі күні әкімшіліктер сол осы коммуналдық ыыы базарлар арқылы жұмыс істеватыр
і бұлардың енді шынын айтайын мен біз өзіміз министрлік арқылы мониторингін жасаған жоқпыз и санын да айта алмаймын
бірақ бірақ қазір і өздеріңіз білесіздер мына коронавирусқа байланысты
мемлекет басшысының тапсырмасы бар мына күнде күнделікті
бар ы тауарларды қадағалап отыруымыз керек
сол тауарларды қазір біз і өткен аптада бірінші жүргіздік апта сайын ыыы қадағалаймыз дегенбіз
сол жерде мына і сауда министрлігімен бірге бірігіп барлық жаңағы
сауда орындарындағы осы көтерме базардағы қоймалардағы астықтардың і бар азық түлік
жаңағы құрамын біз қадағалап отырмыз
сол жерден енді мен ойлап отырмын ыыы как раз сол жерден көреміз соның бәрін
қандай кемшіліктері бар оны да көреміз
соны қазір ұйымдастырамыз деп отырмыз рахмет
спасибо слово предоставляется депутату ким роману охеновичу
спасибо уважаемый владимир карпович
вопрос представителям мин экономики финансов и сапархан кесикбаевич вам
статистические данные которыми сегодня оперирует правительство уполномоченные органы акиматы всех уровней в сфере апк если честно вызывают большие сомнения
так согласно стат данным в прошлом году было намолочено девятнадцать и семь десятых миллионов тонн зерна тогда как международный совет по зерну оценил урожай в пределах шестнадцати и пяти миллионов тонн
разница составляет более трех миллионов тонн
но это не все
из за засухи
плохой погоды качество собранного урожая не выдерживает никакой критики оно очень низкого качества
сегодня сапархан кесикбаевич уважаемый вы назвали цифру семнадцать и четыре десятых миллиона тонн это более такая достоверная цифра
но скажите пожалуйста когда и каким цифрам можно верить
далее я остановлюсь только на основных показателях по животноводству
только по крупному рогатому скоту приписки составили более одного миллиона тонн
недавно в своем интервью бывший министр сельского хозяйства господин мамытбеков озвучил уже другую цифру полтора миллиона составляют приписки
это при том что общее поголовье сегодня как отметили всего семь и четыре десятых миллиона тонн
голов голов голов я извиняюсь кешіріңіз
по молоку сегодня выступали мы производим чуть более шести миллионов тонн производим по статистике
приписки составляют более одного миллиона тонн
вот скажите пожалуйста можно ли вот при таких искаженных цифрах составить реальную программу развития пк в двадцать первом году такая программа должна быть
и второе как можно на основании таких искаженных данных оценить фактически продовольственную безопасность страны это же и национальная безопасность
и третье кто вообще будет отвечать за этот бардак спасибо
сапархан спасибо пожалуйста э спасибо роман охенович по
в смысле сейчас мин нац экономики
жасулан хасенович пожалуйста вам слово
спасибо большое за вопрос да
есть разные направления где статистические данные эээ отличаются в том числе даже сравнивая
нашу статистику против
статистики зарубежных стран поэтому работа по э по э уменьшению искажения она на постоянной основе ведется
по этому направлению мы отдельно готовы с минсельхозом поработать чтобы сократить данные расхождения и разобраться в чем разница спасибо
владимир карпович если вы позволите э я скажу по
по зерну эээ в этом году
семнадцать и четыре миллиона вот э недавно в феврале
статистика подтвердила что семнадцать и четыре миллиона гектар э тонн
это э первый раз когда наш э показатель нашей статистики совпал с показателем международного э зернового союза и с показателями
министерства сельского хозяйства э соединенных штатов
они предварительный всегда прогноз делают и
и нас у нас всегда эта разница составляла где то в районе двух двух с половиной миллионов тонн
ну в этом году первый раз э такие данные совпали
я думаю что это благодаря тому что уже эээ у нас э в стране
уже года два идет э космический мониторинг
но э есть конечно вопросы по космическому мониторингу но э из из года в год космический мониторинг он эээ свои плоды дает и вот я думаю что первые плоды именно по зерну есть по
поголовью по по поголовью в две тысячи если я не ошибаюсь в две тысячи одиннадцатом году один раз уже э расчет делали и тогда э около один и один миллион эээ голов э скота были списаны
я эээ думаю что э пришло время еще раз эту цифру проверить поэтому мы сейчас с комитетом статистики э перепроверяем
то же э то же самое по э молоку
по молоку на сегодняшний день пять и восемь миллионов мы э тонн молока производим а перерабатываем всего полторы
вопрос есть поэтому э в настоящее время вы знаете что э в двадцать первом году у нас эээ программа развития апк завершается
и мы сейчас ведем эээ полный анализ этой программы
э есть конечно предложения эту программу сейчас закрыть и разработать новую программу
но мы настаиваем на том чтобы эту программу все таки завершить до конца потому что э есть нарекания э по тому что
программы меняются
поэтому мы э сейчас проводим со всеми ассоциациями их у нас сорок восемь по всем направлениям
каждая ассоциация сейчас разрабатывает свое свое видение по каждому направлению
и э потом э мы э подведем итоги и из этого будем составлять новую программу
и в этой программе как раз таки для того чтобы эту программу ввести нам нужна правильная статистика
сейчас мы с комитетом статистики э пересматриваем методологию всю
и эээ мы предлагаем чтобы ежегодно в конце года хотя бы раз в год все таки э подворовой обход был
цифры ыыы статистики подтверждать
вот так спасибо но мы сегодня министерство финансов не приглашали
роман охенович если у вас есть
я хотел бы обратить внимание жасулан хасенович кто будет отвечать за это дело и почему статистика у нас она достаточно неточная
депутат недоволен вашим ответом пожалуйста
уважаемые депутаты сапархан кесикбаевич уже отметил что работа с комитетом по статистике ведется и э какими путями будут решать
мы в письменном порядке ответим так как э курирующий комитет статистики не я поэтому мы письменно ответим на этот вопрос
какая работа проводится на сегодняшний день и какие
мы ставим себе цели по э результатам этой деятельности спасибо
письменно пожалуйста представьте этот вопрос эту информацию по статистике
сөз депутат уәлихан анарбайұлы қайназаровқа беріледі
владимир карпович я получил ответ на свой вопрос поэтому я снимаю
м спасибо сөз депутат шавқат
слово предоставляется депутату мусурман пожалуйста
рахмет құрметті владимир карпович
менің сауда және интеграция вице министріне сұрағым бар
құрметті азамат асқарұлы
қазір жергілікті өнім базар басшыларының өктемдігінен базарларға жеткілікті түсірілмейді өйткені олар импорттық арзан фальсификатталған
фальсификаттарды сатқанды тәуір көреді немесе жергілікті ауыл шараушылығы тауар өндірушілердің әкелген өнімдерін қымбат бағамен сатуға мәжбүрлейтін көрінеді
мұның өзі қарапайым азаматтардың шығыстарын көбейтуге әкеліп соғады
сондай ақ жаңа депутат оспанов атап айтып атап өткендей ірі сауда орындарының тарапынан ретробонус болып санаушылыққа да жол беріледі екен
атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметіне қарағанда мұндай алым тауар құнының отыз пайызына дейін жететін көрінеді
ол аздай сауда орындарына тапсырылған өнім үшін ақы төлеуді екі үш айға шегерту шарты да қойылатын болып шықты
базар басшыларын жергілікті шаруалардың базар мафиясы деп атайтындығының себебі осы болу керек

осыған орай біріншіден негізсіз алымдарға ретробонустарға жол бермеу шаралары қашан қабылданады
екіншіден фермадан дастраханға дейін қағидасы бойынша азық түлік тауарларын өндірудің сақтаудың дайындаудың өңдеудің және тікелей тұтынушыларға өткізудің бірыңғай жүйесі қашан жолға қойылады рахмет